Turli xil pishiriq pishirish usullari, oziq -ovqatni ozuqaviy qiymatiga ta'siri har xil bo'ladi. Misol uchun, agar go'shtni qaynatib pishiradigan bo'lsak uni hamma elementlari suvga chiqadi, misol uchun, suvda qaynatamiz, suvga chiqadi sho'rva bo'ladi, hech qayoqqa ketmaydi. Lekin biz uni qovurib pishiramiz, qattiq qovurib yuborsak, o'shanda <hesitation> uni tarkibidagi foydali elementlar biroz yo'qolishi mumkin, ya'ni o'z xususiyatlarini yo'qotishlari mumkin.